Anɔpa yi woda sɔreyɛ manhu wo yie. Awia nso wopɔno adwuma baayɛ saa. Adɛn haw bɛn ne wɔɔfam? Nsɛm bɛn ne ato wo a, kasa kasa kyerɛm. Yɛ nyinaa yɛwɔ ha sɛ yɛbɛboaboa yɛ ho. Na afei mmoa anaasɛ afutuo bi wɔ hɔ a nde ama wo. Sɛ bia nnua ne wo. Nyɛ saa ne woka sɛ wo nkoaa wode ɔɔhyɛ wo ho ne waayɛ hmm hmm hmm. Anhwɛ a ne aakɔfa adwendwene. Na afei akyire yi no yadeɛ de ne ho abɛbom ne ɔde wo atoa nananom wɔ nsamando. Nti yɛ nyinaa yɛyɛ anuafoɔ. Yɛ nyinaa yɛyɛ nnamfoɔ. Kasa kyerɛm. Ma me nhu wohaw a wowɔm. Firi sɛ wo yɔnko da ne wo da. Nti haw a wo wɔm no nso yɛ nhaw. Sɛ w'ani ngye a, me nso m'ani ngye. Nti ma me nhu haw a wo wɔm. Nee me nhu mmoa a me nso mɛtim de aboa sɛ adamfoɔ.